Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao ho anahy, nefa izaho tsy mba manana fahafahana hanome fanomezana ho anao mihitsy. Mahatsiaro menatra ihany aho indraindray kanefa tsy afa-manoatra e! Indrisy mantsy.